Toetra tsy manampaharoa anagnan'ny sokatra ndraiky ediny, vôlohany izy dila mande miadagna feky, tegna miada, de avakeo zare regny karazagna biby lava andro hiaignana be dila ela mahatagna be zare miaigny.